Nge y'utelọ nge giili an ili ẹnun ge gọ aa, ojum eyi nẹhi okaa lum ọnyẹ ohigbọdin eko nun w'ọipẹnẹnchẹa oge yum eyi jii n'achẹ ya lẹ ne ge l'ikaki w'ikpo n'achẹ yalẹ ne ge l'uwe wiyea eko doodu n'achẹ biọọ a oge yum eyi jiiofiẹduu ẹne hi le ku kot n'aobi họ le ku suitua ọmaa ko jum ikpeyi fiẹduua. So nge mọọ a odee a olum ọnyẹ nme eko nun w'ọipẹnẹnchẹ ligii a n'alọ koi <hesitation> guunọkpa nẹnchẹ ne hi le ku primary school a naanaa oyi poodokum k'eko doodu nun le jẹ nge dọkoo ili ne ge gọa ọdii ya ẹẹ ọda noo ya ẹẹne abo yalẹẹ ne g'iili nyaa ndọkoo jọ. Ofiẹduu ọhaa nẹẹ, uhuku ẹne gei tọọ iyọbu a, eko nun jẹ alọi guunọkpaa huku ọma wọọ iyọbu ayọn nege tiiyọbu ọmaaọmaa koi yu ọmaa koi yum eyijii fiẹduu a, abei l'odee nya gọọ lẹa ake gaa mọọ obẹchẹ igbihin maa obẹchẹ iyọbun ayọn nya ke tọọ okei biodee nya kwọha lẹa. So abun gboo jẹ a, ngboo jẹa ngboo jẹa nko kee nge d'upapa kum ekodooduka dan k'eko doodu nun l'uprimary school kum ya, secondary school kum ya gbọbu ẹẹ kan ge giinọkpa nẹhia ndọọ ko l'oje nwu upa kum ke dọọ ko kee Ẹgẹẹ noo ke yọ ipodo kum lẹa noo ke yọ noo ke odoo noi j'ogweeye gam maa, amio ke gbeyi eko mẹẹnẹ. Then abun ga l'uprimary school kum ya boobu aa nke l'upa kum rim nkaa le d'upa kum kpọ kaa lọ kaa lọọ ọwọ jum ẹla yọọ papa odeenun ka ọmaa ọkpẹhili nẹnchẹ a nlọma ya ẹẹ ohil'ọkpẹhili ọhaa mẹẹnẹn okoo ii then alọ ke gaa gbọọ ọkpeyi k'inọkpa ọmpaa jaa gbekọ nọọ ngaa l'ojama kum ta which is waec. Abun l'ọọma taa anun gaa t'upa kum kaa lọwọjumẹla yọọ kpọọpapa ọda n'alọ kaa ngbẹla k'eko kunu ku ya ẹẹ kan dọkoo j'odee a ano koo yes amoo himmai danọọ okwẹi so odee a nga gbọọa, ojum ikpeyi on ngaa gboo nwu uklọ a uklọ a nga gboo nwua olum ọnyẹ nẹhi, nke yọi nwu a nke dọkoo jọọ ekodoodu nun ge yaa oge j'ogweeye gam nẹhi because ọda doodunu no odo kum tọọ nma ajaa jajajaajẹ. Abe lum bi nyọ nun gaa l'agreement kunu ta nun ke gbodee a, eko dooduma nun ke nyọ ọda fulẹlyi nun ge yaa noi lum ọnyẹ a nun ke lọyanoo kai j'ogweeye gam fiẹduu a, ọchẹ nun w'ọmachenu igbọmpaa odum ke ko doodu naa mio le t'uklọ ẹkpa k'igbihi ne ki ikaki ne hi back pocket a amio be yọọ eko doodu because abọọ n'ikaki oi bia nma maan, nkoo ẹẹ okoo ii nkoke lọhi, oọma nẹẹ unwalu igaa y'aanun Oda adọlum l'ili doodu hẹtaajẹ ligii boobu noo dee ya ligii nkwiili nkwọita taajẹ nkwọi tainu. Oloje kunu gọ kpla no nyẹ no ga nyọi mlẹnyọ bọa ngaa y'ajẹ ngboo y'ẹkpaa, nke l'ẹkpaa ya nke lọ mafu l'ọchẹ nun ge nw'oje ẹgunu a okedum koo yes. So eko duu nun g'uklọ n'ya, eko doodu nun gu uklọ n'ya nkei mọọfu lọọ oke yọi jum abọ gicho kamio ke yọi jodee a. N ya jaaaaa gbe eko ngaa l'uklọ a nwu. Ikaki ogọ, otongwo n'nọ maa, native n'atukpo ge bi nge gọ, suitnge gọ up oboobu nyaa uklọ nun ge yaa yọbọa, uklọ a nkei yaa oke jum ikpeyi nẹhi. ọdan noo jọn chẹ lọọ lum ọnyẹ fiẹduu a, ọda noo tainu ọda noo tainu ọda noo tainu mẹmlọdanoo yanu engineer nun jen nun jọọ jee a ochẹ l'odee a le jumikpeyi nẹẹnẹhi soo anun kan ke lọ explain k'achẹ koo ke po